Wenä yä'k nasakopak'käsi ijtumä janusyanh ote ijtu como veinticinco, treinta tiyä ote namas que yäk ntatä nkomuspäpa titya'p ote 'yotonhyajpa emä, yä'ki nkomuspatät este zoque, muspaptä este tsotsil, tsental, este zapoteca, maya y estee est ijtyaj mas oteta ote mas eya konasoj nasojmtya'mpä, na mas ntatät muspa mas je nyäy. i pero lo que muspapät jenyanhkätyi.